अगेर फ् संख्याु बारेओ सुनचेंना चियेकू ओम्स्की ता हुजूई ख्याल बच्या की हुजू दुनियाो फ् दिशायें तोश, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। आइ हुजू हिसाब्स एह् कमराओ फ् कोना निज्या। आइ जब ले किशंग एह् बतें निज्या की हटंग ख्याति, यश पूरा दुनियाओ फेहलेच हुदु तंग हन्ने लोच्या की चारो दिशाओँ में फेहलें तुम्हारा यश, हन्ने आशीर्वाद ले रंज्या। आइ हन्ने ही एह् गाडिओं ले फ् तयारो निज्या। हुडु हिसाब्स किशंग लम्बा सफर तय लनो सकते। शन्ने ही फ् एह् मजबूत संख्या दरसेहच्या।